لا افضل لا هذا ولا هذا حين الله اعطاني الصحه والله يبارك لنا بها ودائما الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى هكذا كانوا يعلمون في المدارس طبعا الله يعطينا الصحه الحواس عشان نستخدمها في طاعته في الحسنات فما يجوز اننا نتمنى ان نفقد احد من هذا.